Wo ma wi eye to san yo san oniye ma wi eye o ka wi ẹye to san to ri ni ko sin oriste dá énè wa ni eye we reén ogba da ene o da ene gba tsi gba ra gba ni eye we di ene wi eye gba tse urun t o san unem de ti uwo wa tse gbe né urun to san o ka tse oritse we dẹ mo ma ma oritse urun kurun ti wo ma biro ghan dèdè ti o jolo san oritse wa mu gbi ére ogho wo birọ ni ewọ oritse o mu gbéré oma wo biró owa mu gbe re wo da one ti o ni ale ni onuwe wo ma di one ti on ilolo ni onuwe tori wo mo oritse ti uwo gba mo oritse ti uwo gba mo oritse we oritse tse o funo gbéré o fu ogona nọ gberè reen o fu ogona no funi gbére reen o fu ona nọ gbére reen ti o san ti o wine o mu gbi ére ti o san we ti o yele di a tse rén ti o tsi di a gba wi eye to san we oritse di uwo wa la ti ka do eye to san wé wa wi eye burukun ẹye ti o san ti oritse wa gba ju uwo tsi eye we dè ti osan wo wa tse do san eye to san o san di irẹ ye do gha wo ma wo ma wo oyi ti o san o di ireye ma ri éè éè a gin eye ti wo gha wumi o eye di o san Oma tiwon bí dédè aghan dèdè ri school lu ọ̀ma ti won bi dèdè aghoan mí iwe oma tí won bí dèdè aghan ma oritse oma tiwon bí dédé aghan graduate tí rēn igháàn ẹye to san ren oritse gin di a tse réèn wo ka ma ti oritse gba gba ni tse eye to sin we owun re tse énè je ni ara éné mọ ni árà ogho winó ogaáan wino ebi éé kpa uwo eye to san wo gha we re gha bi jé eye to san wo gha wo ma oritse eye tosan wo ghaurun ti oritse gin di uwo tse dede wono tse eye tosan wo gha <noise> wo ma fe ri atso we bi je gin di ireye do wén uwo ogho we bí ní ewo óni ye dí uwo éé si ro atso wéré di uwo éè ni ewu eyi to san wo gha oyẹlẹ kérèn ti o san we énè ri ti olokeji énè ese ren ise olarè. urun tí o tse ti o gba ma ren olarè di uwo do tse wo ka kó urun ti o tse ren ti o gba wi eye ti o san we ma joo ogun ira ti uwo éè jo ogun wo nō tse gba re tere oritse kérè mu ewo ni gba re gbere ren eye to gan wo gha gba re oton re wino eba éé kpaa aghen a ruren yawunyawun osan owun oritsenébuwe ese gbí aghan eye to san réen wo ma birọ a kpe ri mu gbéré eye to san réèn we wa tson urun ti ireye gka tse Tse tẹré tse térè ti wo gba wi eye ti osan ma tson ode ma jogun gin ni ẹwọ ireye am wo ka kí olo kej ob kyi ka tse ẹyi wo wa ro eju wo ma bi nọ ma tse bí uwo wí eye ti o san rén wewe gbí oto keji re ma mu urun kusun mu yéré gbi olokeji re wo ma wéwè gbí olokeji re eyi urun ti mo mó tse ríen mo tse owun kete ri eye tí o san tí mo keté rí urun je we réren ó ti uwo ginghí olokeji re tí o rén gba re rérèn oritse de ka da tu tse toro eye to san kérèn ka da to olokeji ara énè ka lo ni ara wérè gba tse urun mí ara ma rí usẹn aari usẹn a lo ni ara a tse ní ara erẹn kaa tse temí ni eye ti o san eyi mo gin reeh o oritsénebuwe gbiem abemí ó ẹye to san o mo gin eye to san tí o lemí gba gin o wu mí to ri oritse we ti mo ma we o ka yọn mi gid gbo o ka jọlo wa mí torí oritse ti mo má o ka lẹghẹ mi gba wa eyewe ti o san ti o leghe mí gba gin gin owunmí owunmí owumí temi gba to gan bọja we o tse oritse nọkan ti, mo mó a we eyi nokan to gbe mi mo ma iyemi keren ma di éè si ku iyemi mí oritse Ẹye tí o saan kẹrẹn ò wun owun o ghaan uli ti o san owun ore mi ghan dí iyemí ku iyemí dí o sen oritse kekeke dí a ski ra kun wọ ọrọn ogbo tanrẹn ogbo tẹtẹ gba re usẹn ogbo tan tẹtẹ o kppe re usén eye to san o gha oje ẹye we ẹnẹ gbi éè omémi mí ghaan dèdè kuworo a gbi ireye tsi dí o ka o ka gbeyun to <noise> a ra o le kun ilolo mo ma re ubo temí gha ní ugbóródo ni yon ime̠kpe mo ra urun kẹnẹkuta gba ra ko wa gbi iyemi mo ma to ubo we ọbẹ mo ka se gba dẹ ni esi eju ma ma ni ọwọwọ mo ka din éè ẹpuru tsi mo ka gun usin ní gba mu gbí iyemí mo mi dà gu we dede gba du gu we ara ro fénèfénè gba da gu we ara ro fénèfénè iyemi ka jé o ka gin áà oje we yọn ó áa diremí ma ri yon juwére di emí ikan yayin teri ni ko sin ẹye tí o san rén mo nó bo do keke dí iyemí dí a ra gbi osighonro gbí oritse ẹye ti o saan we ni ke tse sin togba gha wẹrẹ sin oritse we ti mo ma we owun re tsi eye tí o saan wun o